Kalu yang terakhir kita makang tadi <noise> makang <noise> nasi putih deng <noise> ikang pampis kalu dia pe cara biking itu gampang <noise> saja kalu nasi ni <noise> stau <noise> sudah umum torang biking ini dia pe bahan <noise> dari baras torang cuci kase bersih pa dia cuci nasi <noise> itu biasanya eh cuci baras itu biasa tong cuci tiga kali supaya dia pe aer bersih <noise> ah kalu baras so bersih <noise> sisa torang taru kalu torang momasa pake balangan di komfor atau di mejikom <noise> berarti gampang saja <noise> torang taru <noise> nasi <noise> di dia pe balangan <noise> <hesitation> baras di dia pe balangan <noise> tong taru aer sesuai ukuran to <noise> dia pe ukuran <noise> tinggal tong <noise> cok saja di reskuker <noise> yaa <noise> tunggu saja langsung dia masa so jadi nasi suda <noise> kalu torang momasa di <noise> di-di komfor atau di api <noise> taru di balangan <noise> aer <noise> aer sesuai dia pe ukuran baru. Torang momasa <noise> sampe <noise> dia pe aer <noise> karing dia pe aer karing <noise> kong aduk pa dia kong ruwahe pa dia jang sampe dia angus to kalu sudah <noise> torang kase pindah lagi di balangan dandang <noise> tong kukus pa dia deng aer sadiki saja <noise> tong kukus supaya nasi dia masa lebe sadap <noise> ah itu cara biking nasi tapi kalu cara biking ikang pampis <noise> itu biasa <noise> torang <noise> biking pake ikang fufu <noise> ah ikang yang dong so fufu itu torang rabe rabe <noise> pa dia tong rabe kacil kacil <noise> atau <noise> potong potong <noise> deng piso sesuai <noise> tong pe selera to <noise> mau dia pe potong basar ka potong kacil ka atau rabe rabe babasar atau kacil sesuai torang tapi kalau ikang pampis <noise> paleng bagus <noise> tong rabe <noise> dia sadiki kacil jang talu kacil skali <noise> tapi dia kacil kacil saja <noise> supaya <noise> dia <noise> pe rampah itu dapa samua nah ikang fufu ini torang rabe rabe <noise> trus <noise> tong <noise> joho deng <noise> garam lemong sdiki <noise> supaya dia sadap <noise> baru dia pe rampah itu <noise> bawang merah <noise> bawang putih. <noise> <noise> rica deng <noise> tomat <noise> tiga ini tong tambah garam <noise> sadiki la tong ojo <noise> ojo pa dia kase alus tong kse panas minya <noise> di balangan <noise> minya jang talu banya asal kase goreng <noise> dia <noise> rampah <noise> la dia masa minya so panas torang taru dia pe rampah <noise> rampah <noise> kalu <noise> so <noise> tong aduk aduk pa dia <noise> sampe dia <noise> so masa <noise> masa <noise> itu biasa <noise> dia bobou harum <noise> bobu harum ambe ikang yang tadi tong so rabe rabe tu <noise> campur <noise> campur tong <noise> aduk pa dia sampe <noise> dia <noise> tacampur samua <noise> tong tambah aer sadiki <noise> aer ini untuk dia pe kuah kalu suka makang <noise> ikang pampis <noise> deng dia pe kuah banya aer bisa kase banya baru tong kase sesuai deng dia pe rasa to kalu tara <noise> suka makang kuah banya berarti aer sadiki saja se bakuah pa dia <noise> itu tong <noise> ruwahe pa dia <noise> sampe <noise> dia pe <noise> kuah mandidih atau dia pe aer so mandidih <noise> berarti so masa <noise> ha ikang pampis <noise> tu biking bagitu sa <noise> dia gampang. <noise>